वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर एक ही चीज़ का दो अलग अलग काम होया करा है। अत्रा काम हुआ कि बना अलग अलग नाम उ बताइजा है। मिनक जो चाहवा है और जदों कपड़ों धुपावणो चाहवा है वो आ मशीन कर देवा है। मानक ना जो कपड़ा धोवणो हुआ बा कपड़ा इनमा ढक्कन दे री डाल अण पछ डाल देवा हाय। बा आची तरह हू धोरा बारा निकाल देवा है बा कम टाइम में हालो काम क्र्या है और टाइम ना भी बचाया करा है कि किकर काम हुआ है।